Ntene mvana mme ngabara ghe bed agime ghe uviki am njinne ke ozoi oven usu uso nwo ndem mme nduk uko enwe nye. Sughuren nta awo sughuren uyeng eshi uyina enyeng uyina ozoi afed eduk agha gha izom anyene anyene gba mbian agim mma asoga agim oven kpor kpok nwo idorime afed mma eduk ke jeje efefe am <hesitation> ikpagara emana ayen ogegere wani ogegere efia afed mma eduk ghe ejejam ke okwa agim gwe oven kpor kpok <hesitation> papa nyogor wo nte oven idangi ire nwo arem anye ari ghe efia before ngbagara emar enwe ngbagara emma aye so ire aven nwo irege ese se nvana nve nshin nne wani uruma ugbibi ndo ma ate wani oven ene idot nima because oto nwo nkiba nkiba oven ene idot nimai ithod nne ithod mbian agim kpor kpok ke eje je mma ghe efefene ke isanga odok agim because ghe eyak isanga nghee nsangha ghe eyak otu nne nku ghe eyak <hesitation> ikpu nne ndime nne ghe anybody onno igaha onno gba oven nwo ire kpor kpok emon orok agim mme jeni emon orok ghe mbian agim mme jeni uko nwo nduk mme ndak mme ngima nye mbian gham mme oven ineb mbhe ineb onno mbhe idangi ineb mbhe ineb mbiakpan ineb mbhe ineb <hesitation> uzo ineb mbhe ineb anno kpor kpok mma erim mma bama mme oven nwo nde ghe esesa nte ekekiba agim eshi eshi agim ko-ovam mvana ovum nduk uko nte eneneb ineb nne gbo otu wo nje akiba oven nwo nna gha obok agim oven mma obok am ndem nje ozom ineb Gba ke nkiba nkiba ineb otu igaha atu igbai igbai nsuno mme onno oven ibi ndemi onno eyak orok ndem onno igbai igbai nye egard mmang nyen nkub onno mma gwoni egard nkub nku ghe eduk egaha ghe otu nwe iku enen irem mimn ghe nke nku otu wo iku ibi re mme nku otu wo ibi iremme nku nku otu iku eme ire ndem oven nwo ijibi nne ndemi oven nwo ikana nne ndem oven nwo ikana mbian agim ndem oven nwo ikana oda agim ndem oven nwo <hesitation> imie ren agim nwe nghe nsune otu igaha otu <hesitation> nshin nne gbe efia nghe nvana ghe efia ghe effia oven ineb oven ene idot nima gbe efia we nvana nshiga ghe ren agim ewe enne idot nima nje ozom agim mme enwo oven enne idet nima nkwod nghe ren oven enne gba duduk ishin ibin ke efia oven ibi nne <hesitation> eduk oven ibi nzaga ke eduk eyak oven nzanga ke eduk eyak ikpo nzanga nzanga ke eduk oven enne nzanga ke eduk kake orok nzanga ghe eduk iran oven nwo iman eneneb ivu nyo oven nwo imang okigbere ivu nyo oven nwo iman kake irom athon inyene otu irom athon mme otu nwo nked otu ezek ezek otu igbai igbai nsunz otu eyeyak utu nsunne otu eyeyak orok nsunne abhe atah abhe amang emon orok onno akana onno sughuren imang gban emon orok agim igimi kanna nne imang izanga odak agim igimi ikana mme imang ejeje agim mme efefene agim gimi ikana ufed mme eduk ikpanga izom inyen wani mma ghe yoyoyo oven igaha oven nwo ndem enwe nsaje nde isa. Athon <hesitation> agim nye wo nne oven nwe nsa nye urume agim mme nghe mgbed oven nwo nsa nye othai agim mme nghe mgbed oven nwo nsa nye mbian agini mme nghe mgbed mme nne nvighe nvughene mme nvughene mme jeni mme nvughene nvughene ghe gbon ichie eduk ngwang agim eyak itugi entugi ngwang agim eyak orok njak ngwang agim eyake izangha nzangha nkeb nkeb mme nte wani nghe apapa ayo uzanga wani nghe apapa ayo uked jak nne urem agim nkwe njack wo uchie urume nwo ugaha nvee nbib wo nte agaha ngweng nvee nbib nwo nte amang ugaha uruma jak nne urume ususa jak nne urume aye avai jak nne urume aye atta ayo agaha othai agim igam onno nwo uked mma awo ufue nden ari nte onne wana kwa ren agim nwa akwa afu nene nwo afu nyan afu itabe ren agim afu mme efi idangi ndo wo ate egbogboki igboki wo towawani amme wan othok ghe ren am akwa zang awo othai agin ashin nne mme onne yene amme mme igaha edibe onno uked arh igaha nwo edibe onno uked arh igaha nde isen mma awo itah akumo dot mma aje yen oven nwi idangi nsume nghe ndo wo ate ndo wo ate kwa aku kwa aku ndo wo ate gbere agbere agbere even nwi idangi nsune igbai nsune ghe agim jeni igaha jeni ivai igaha ivai ari avai ari mang sena sen isa orok imang obok obok asa orok ari rem aven nwo igaha nne mma anne nyo wan be vai. Abhe nna aded ibia man ufu ikad ivia ghe ren ari ammang ufu ikpe ikpe ghe inue ari onno wan agugore awo onno nwa amara ashigha ke efia ke efia onno ufu ren ayo uta amme ufu ikpe onno ufu ren ayo uta amme amme ufu isar orok onno ufu ren ayo utu awo ka atu awini ta awo wen nkanika ogbara jeni gee oven aveana aduk uko anye sughuren ayo sughuren eshi eshi nwo, arim enyeng arem ozoi ngana mma nvana efia wani jak nne ekighere nwo nmang nnug jak nne okighere nwo nmang nnug ijak wo okighere nwo amang anug ighe ijak wo mme nge amang mme ajak mbian ayo amang mme ajak othai ayo ate nwe izang othak ari nwe nghe arizanga memi ire naw ari-gwai mani ire gwa ari ikugwa igaha igaha mme egori anuk ereshi jeni mme ire ke iviok anunk avagana me aman mme aked wanyo wanya wanyo onno onno ushi mme ugwa mani ke irom athon muo oven agam annuk mbian arh anna adum atte nwo annang annuk ngwang ayo ghe efia ke efia mme nwo ummang unnuk wum mme sen ghe ren onno ase ate anno mbhe ari ishi enyeng mma ozoi nga nje nshi nna <hesitation> ashini nghe abhe agam anonoyi agima mme ashini nghe abhe agam anonoyi agimma onno ushini nge obok uka mme ito anum mma awo jeni igba ate ari avai igba jeni ije ari avar jeni igba duduk enyeng isan mbino obok inom ire mme ugbok mbino obo nwe ubok ijeni igba ami ireni edibo nwi mmi idori nwi mmi idori nwi mmi idori so irem onno onno ushini nghe ushi shi mang ekekeb ke orok asasa mma ekekeb ke orok akaka arh oven nwo aka ay oba uye wo Kum awo aka onno avana ovum ngwang arh tugi mme wan mme uko aduk asa onno nwan ngwang ayo uko aduk ntak ghe aduki uko idot mma akaka onmo uduki ngwang a mme idot mma ase onno iduki awo abien o wan oven arem nwo asasa ayo obieno enwe ndim nduk mme uko ugwa nwo ugwa rem aven asai gima arem oven ke egbi igaha egbi igaha egbi aven irom athon ayen asasa ayo nwo inebi nne urem uyewo awo asasa anno nwo inebi nne arem mme anyen ngwang ayo ghe egbi nwo inori nne arem mme anye mme awo aka onno nwo inebi nne arem anye ngwang egbi inori ngwang ayo ijibi iren ke itu ugba ettu ke ughuga fiong ugba etutu avana ke ovum ate <hesitation> wan ugba nwo agima atu avana ute mme utu ate ja mgba etutu awe atu yen awo mme ughuga wan ichi ugba ase wan ugba nwo ase <hesitation> ibud ayo ishie anyina wani <hesitation> tu ugba ikpo wo nsod arh yene avan agaha uguga nna arenne unori ghe areb mme mme ugari igbeyi gba ghe egbi enwe ugam onno urum debi mme ugat igbeyi nwo use obie onno ovum ah gban nge egbi uto ghe ito inuk mme awo ghe ren gina anye mme oven nwo inori mma ame inori ghe ikibe eshin unori ghe ishin meme slippers deb mme mme slippers kwen aku igbon isan nta ngwang ayo meme ugba areb